तन ता भोत तरहा आंखे वोन्दी पर आंखू जू कलर ची मैन ऊ वोन्दू जन काली छिन भूरी छिन अर नीली छिन अर हरी वोन अर ग्रे।